To a hila yini, su mwabi aɗi nana kisi kiri nati iyi wutini, i wutini madiya aɗe kwa bwa biu ma mai, ti mwa bwa kwajaffa, ka shindiffu anti wuta kwara, kwarani nɗi bwatala buhu ni na na kiti tasa fwar kumar fwarkumari ndi putalari ata hilari buhu fwar ta shini sai mdina bwahilari nakwa nuni, tsakwa cang ka canga la laku, yaɗi wuti akwa kuta diya mami akwa dilaka, dini ma dabwada ka biu wala kwaba mota ti ɗa mwama ki hara arun tufu mwa kan nka ga tsi dubu ambila kara mshiti dini. A yila kuma iyi wuti taku, taku ni mig wuti iriɓɓakkurari, ama a taku ni i wuta akwa dini okuta dir viu ni, iy wuta zinyafur dinar <hesitation> tak mwari a tsi nyafur ni takwap ɗi thali. thalin migwuti irip ɗakkurari ting ɗivi la taku ni takwap ɗari duk mdina tiram ta anda sai mitan nzi mi tawuti thaling katsa pila kai thalini ki kiskirari to ai lokti da hara kwan ɗapkwani pani, amma mi dahara apani aɗi kiskiradawa to ai adi harawa ama lokti da hara kwa dukuni hamta susuni to tin swa ɗakilam mda Ana gaskiya su mwaɓi niƙi kiskiri appa takun ka kwaran mawa <hesitation> a hila nyini iy ɗa mwa kwa di laka, thlima diyari ndana pilla kwa jaffa, awo aɗi kwajaffa wa shindiffu tiya mwari anti wuti iwuti suyini ta kwa mwa mti, ti wuti mtin takwa mwani tin ki kiskiri apa miri, anti nzi yakwa ƙikaɗa yakwa ƙikaɗa yakwa kikaɗa magirai sir jir ka mbur wul tim ni bu, magirai sir gir kagil wulni ta kwa ɗi thali wahda diya. sir gir bu, anti nshanga mji gilari. Tiyasi mwa kwa dilaka har ba shina ya kwa mwa ya kwa mwa ya kwa mwa. tin ya ja kiɓa ka kwara, kwara ni ndi bwatala kil ata hileri suɗa <hesitation> da kwa nuni da kwa nuni da kwa nuni tin ta mwa diya kiting kiting kiting kiting, ka mi duk ndi tin gilni ndi pilla zoli pa kwara to ai ndiki kurti kuri ka tsa, ata kira kan gilnga zole pa kwara ka kuci kan pila gi zoli, koko kan pillagi gaɗi kwaranwa ama shang mwabi yare ana kiskiri apa akwa kuta ndir mburu ka dim mjiri mi mori mi wuta haba tinswa <hesitation> na birge tira pani ɗakkali kan cin diya, ayila yini kuma tiyasi Akwa kuta dir buru akwa kutadir riu ni, tig mji iri nana sisiyarno, dasi ka tchadim, tchadim mi mi, dipila gwa kata kicti tuwa tinubu, taɗi ka kwaba wa, tin ta butu tsiyari ata minyari ta kwa batha takwa tuwa, takwa ba tha, takwa tuwa, abila mi dik kiti sulaka ka naka tchadimmi mi dipila thuwa matak mwa mi tak ha tsiri mi dipik kirta kya tuwa tinubu akwa vir kithir nibu, tin tchadimni ta butu tsiyari ata mnyari ka kirari takea fila, ta tsi akwa file ayyo kwaba aɓe ciwa, ayyo kwaba ɗeliwa ayyo in tinubu ni kwaba ɗeliwa tin mja kumshi, to cigari ngini ti yakwa pile ni ma aɗi fifi mawa aɗi tira suɗi mawa akwa viti madayaru ana sul kosai anti ya wuta ndkwa gari yari, ki su yini bura pila miri mi zamani kirra ni sibila buruwa ai zaman saka zamani an sai la buru ke irin su ngini, wacci nshang su ngini yarni dana hara panya, suyi niyani aɗe pan men nshanga su a mwa kalkal kalkal ama yini kulina ni iri thlanti hankal ma ki tsi laburu, a hila henta hankal ni ma su ɓang de ti a kwa ƙida wuti tsi ala buru, nati bura ngabila larawa. Kah mjirburu sun diya sai bur sin ti hankala bur atsi nzaburu ka bur sidi laku ti bura dinga liptala maɗaburayare laku ti da mwa wala dan wuti su mwabi kada sin lakuti da nuni ƙikari <hesitation> kamnya a hanani timama wala afiyi ma mi gaɗi kis kirawa ta tsamtanga kata tibillari tsu ƙi tsitsi, ki tsi sur pila nga ma adiwa abila su mwabwi nati ona digi mdi ni nya, kal migir wutisar mwabui nati ana digi mɗini ma tig ga sidi laku ta nga nuni kagirɗika ka han kal, tin nshanga su atiz alagir kal kal, <hesitation> tin sumaɗi kirawa, an fiti ya thatuka garinni, kamnya ijikti fori su duku amma mi si jakti ɗanta, ko mi dak jakti yura ya jakti pila su nati ya gabilla ri <hesitation> mi an gila kuta girwa sulaka ɗi akwa kuta dini <hesitation> nati ma lormi yaa thati ya mwaki apa ya mwankin ma sun aluwa nalayar mamaki, mi di thati ngwa ɗa sinti sur thlara, amma zum mditi da jakti tharni kikari, gi mdi na kikari anti nda jakti kiti suni kan jakti nalari kah lari.